Ny sakafo tiako ohanina zao an dia pizza ireny nefa lafo be ny vidin'ireny tsy takatran'ny volako mintsiny. Rehefa mandray vola aho amin'ny faran'ny volana, <hesitation> hiezaka hividy ny ohaniko aho.